उल्लू ऐस पक्षी है जो रात में शिकार करत है। और उनके विशेष गुणन के सहारे अँधेरे रात में भी असानी से शिकार पकड़ लेवेत है। उल्लू के आँख बहुत बड़ी हैं और संवेदनशील होता है। जो अँधेरे रात में भी हल्की रोशनी में चीज़न को दिखावा सकत है। उल्लू के कान बहुत तेज होते हैं। औ छोटी से छोटी आवाज, जैसै चूहे की चलन या पत्तन के झाड़-झड़हत को भे पहचान लेवत है। उल्लू के पंख इस तरह बनात है कि उड़नै में दौंरन बिलकुल भे आवाज नै हौ गऐ हैं। शिकार को बिनै सतर्क कियै पास पहुंच जावै है। उल्लू के पंख ऐस होत है, कि वो रात में आस पास में छिप जात है।